yfirlitssýningar yfir verk Ólafar Nordal sem standa nú yfir á Kjarvalsstöðum og í Ásmundarsafni

kannski þúfan hér úti á Granda Ólöf nam

og handíðaskóla Íslands fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna og útskrifaðist frá ef við röltum aðeins í gegnum þessa yfirlitssýningu hér á Kjarvalsstöðum þá er hér einhvers konar frænka

við gerðum þetta bara vikuna fyrir opnun og þetta er skúlptúr gerður úr Torfi sem er svolítið bara tilraun að taka svona gamalt efni sem hefur svona mikla sögu og setja það inn í nútímalegt samhengi Ólöf vinnur mikið með þjóðsagnaarf og þjóðlegar

hefðir auk þess sem hún vísar ríkulega í náttúruna þetta sameinast í vinnu hennar með torf sem hún mótar í skúlptúra af ýmsum

snjallt efni til að byggja

vega síðustu ár já já er það bara

já þetta er svo sem engin stjarneðlisfræði en ég gerði í fyrra verkefni sem ég kallaði tilraun í torf og

þessi kúla hérna er bara frá því í fyrra

þessi sýning er hluti af

á haustin á Kjarvalsstöðum þetta er þriðja sýningin í röðinni þar sem við bregðum upp mynd af ferli starfandi listamanna sem þegar eiga að baki svolítið massífan feril og eru búin að sýna ákveðin höfundareinkenni en eru enn að fást við sýn viðfangsefni af fullum þunga og í ákveðinni þróun við sjáum ekki tímaröð en við upplifum tengingu í hverju rými sem þó

flæða hvert inn í annað það er pólitískur undirtónn en það er líka mikill húmor og kaldhæðni í verkunum hérna erum við með svolítið girnilegt verk já má ekki bjóða

heldur betur þetta er súkkulaði já ætt já það má fá sér já þetta er verk sem ég gerði nítján hundruð níutíu og átta og heitir eða hinn sæti líkami og þetta var gert á páskum nítján hundruð níutíu og átta eða í dymbilviku fyrir páska og ég var svolítið að velta fyrir mér

sem sagt tók þetta alla leið og fórnaði svona fögrum

renaissance maðurinn og ástæðan fyrir því að ég valdi

þá verða einhver svona straumhvörf í okkar

að trúa á manninn

afrakstur mannsins eða afrakstur mannsandans og við förum í raun og veru núorðið á listasöfn til að verða fyrir andlegri upplifun fá þekkingu frekar en að fara í þú nefndir áðan að það væri svolítil kómík í þessum verkum þegar maður einmitt fer að lesa sögurnar og taka inn örlítið dýpri merkingu en bara það sem ber fyrir augu þá virðist manni sem sé einhvern veginn sameiginlegur þráður í gegnum öll verkin það er eitthvað fyndið einhver húmor og líka

óhugnalegt geturðu tekið undir það jú ég get alveg tekið undir það það er þessi kaldhæðni sem sem laðar mann að þeim þetta er ekki

yfirborð og í þessari kaldhæðni finnst mér hún spegla

í þessari kaldhæðni hún speglar svona brotalamir í okkar samfélagi í okkar nálgun við okkar sögu eða nálgun við okkar samtíma meðal verka á sýningunni eru ljósmyndir af

grunn að íslensku við stofnun lýðveldis þar má sjá Steingrím

Hermannsson með styttu af föður sínum Hermanni Jónassyni Borghildi Þór

af föður hennar Vilhjálmi þ Þór og að lokum má sjá föður Ólafar Jón Nordal ásamt föður sínum Sigurði Nordal

svona svolítið svolítið óhugnarlega þetta er alveg rosalega gúmmíið já þessi mynd til dæmis af afa mínum af því að ég náttúrulega þekkti hann en ég þekkti hann ekki þegar hann var svona ungur en það er einhvern veginn bara rendurnar í kringum augun og það er eitthvað þarna en en persónan er algjörlega fjarverandi

þar sem glöggt má sjá fjölbreytnina í þeim efniviði sem Ólöf notast við hugmyndin velur efnið sem ég nota

svo hef ég líka rosalega gaman af að vinna með mismunandi efni og spreyta mig á mismunandi það er bara hluti af þeirri ánægju að búa til hlutinn bara í höndunum en ég hef sem sagt ég náttúrulega í fyrsta lagi lít á mig sem myndhöggvara svoleiðis að ég geri klassískar höggmyndir í gifs og leir og slíkt og stein og svo hef ég notað mjög mikið hef ég gert verk sem fólk bara fattar ekkert það bara alveg sko hvað er í gangi hérna og í mörg mörg mörg ár svo gaman með til dæmis list í almenningsrými að þegar ég geri geirfuglinn sem stendur nú hér við hliðina á okkur af því að hann fékk að standa permanent árum saman þá smátt og smátt fór fólk að skilja út á hvað verkið gekk en þegar

ég setti það upp þá skildi enginn neitt þá bara þú veist þetta var bara fugl á skeri þannig að þú hefur stundum smá tíma til að melta já þetta er það er það er svo oft í myndlist að hún er ekki endilega þetta er ekki